<hesitation> egu vara dinana imoale ah- laina, gauna lagu feiva na, bema mai egu, moni namona ta evana, una vara dinana imoale laina na, egu, bamogu namodia baina invaitidia, egu moale gabuna gabu namona tai, ailen va, gabu namona tai, baina invaitidia, dia hutuma o, dia, gadoi, numera hegeregerena. Baina abidia, baiala lagu, vara dinana imoale laina. Dia anian babada o, keke, idauidau. Dabalao una, egu vara dinana boroma namona ta baina alaia, keke dabalao, egu, bamogu baina boiridia, table table namodia helai, wine wine ta rua o, keke ice cream taidia, o boroma bema, na davarai namonamom ne. Boroma ta, turagu baina boiridia, baiame moale. Moale lalonai ma dia, Heaieai o, heiri heiri moale lalonai ma, guna sivaraidia amai, badao badao sivaraidia baia gwauraidia, egu birthday lalonai. Guna sivaraidiam baia gwaurai, baia moale, bana, vara dinana ma, dina, ta iboudai eda dina badadia. Vara dinadia haida beh tamoale namonamom, negaidia beh asita moale namona. Toh lagu ura una egu, vara dinana, na, ailen namona tai baine heabi. Taumai dia momo o dia gadoi, taumai eka, taidia toh, baia moale namonamo. Inu gaudia hegeregere, ani gaudia hegeregere, taina rua na, emai miusiki danu, miusiki music namodia, baia taidia baia, kamonai, baia inu baia ani mai moalemai ida. Houna vara dinana, nega haidia bema, vara dinadia haidia beh dia namo, haidia beh ma namo. Vara dinadia haidia beh, medu lai lalodiai. Emu vara dinadia haidia beh, ma, nega namodiai. Egu vara dinana beh, nauram nega namonaiso, bamogu baiema baina boiridia baieme moale lau ida, egu ura baine hegeregere. Bena unu amo bodibam, oi dan omoale evana lasi. Gu vara dina una manubadai baina abia o, ailen tai o, gabu namona tai. Dia hutuma baina boiridia, dabalao, egu best, turagu namodia baina boiridia memero kekeni, baiama baiame gini hebou, lau baiea moalegu, idia danu baina hamoaledia. Egu vara dinana, kal dia lagani ibounai houna dina tamona mo. Dabalao una dina tamona mo, baiame ha moalea namonamo, lau dan baina moale. Ban ita eda vara dinana na, dina badahereana ta. Ta iboudai, mai dibada eda vara dinana tata, toh lau egu na, dia baina, karea badaherea o amaragi herea, dabalao, una, boroma boroma taina, keke keke taina, o iava, inuinu gaudia taidia mo. Dabalao lau baina moale, bona bamogu baie moale. Nega haidia beh, vara dinadia, imoale laidia lalodiai, nega dika dan ekaum. Nega haidia beh nega namodia. Dainai vara dina dia imoale laidia, egu ura na, lagani iboudiai, basio abi o ba abi. Badina heuna na emu, vara dinana. Oi ovara tanobadai dinana. Dainai, emu vara dinana, na bamoale laia. Dala maoronai, bona dala namonai. Dia dala kererenai, ba inuinu laia. Lau ese lagu vara dinana baina abia na, baina moale laia dala maoronai. Dia inu kavakavai, egu moa- vara dinana baina moale laia. Dia inuinu lalohadaidiai, egu vara dinana baina moale lai. Launa dala maoronai.